Fomba fiasa ny extinctera de izy famonoana afo ôhatra hoe agny amy hôpitaly io de misy ohatra de ôhatra hoe misy afo a- <hesitation> avy tampoka de tonga de igny foagna sokafanao vavany de poserinao de mamôaka rano izy de igny mamono afo, de, malaky mahafaty afo izy ôhatra hoe misy loza tampoka aminà toeragna raiky.